In-efatry mañao bazary aho añaty vola raiky satria ny bazariko añaty ny herinandro raiky iñy efa vidiko andro draiky avao. Isaky sabotsy zañy zaho da fa mañao bazary da ny lañiko mandritry heriñadro iñy. Dimy ali no zay zañy añaty vola raiky mandañy eo amy roa hetsy eo zaho.